Chundara ba chri ndaji tu tu yenda <noise> nguji presa o nguji thi thig'enda <noise> nda ndachrin o nda thingaya nchi nda na nda thieni sithe <noise> gu rana o sapo <noise> nixin nchi thjigu thingi guto tao kuchenda kjurron ke ngu yaa ndathe ngiva nda ndaje' konda nda nda nda nda tsisin thin gaxinaa nguji presa'.